कुत्तों मा आम स्वास्थ्य समस्या ह्वे सकदिन। जै मा मोटापा की समस्या च। ये से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तदाब भी ह्वे सकदू। कुत्तों का मसूड़ों की बिमारी, दांतों की सड़न आम समस्या च। दांतों की देखभाल का वास्ता कुत्तों थें ब्रश करायूँ चैन्दु। कुत्तों मा दस्त और उल्टी जनी पाचन समस्या आम छन। आहार संबंधी असावधानी खाद्य एलर्जी या संक्रमण की वजह भी ह्वे सकदी।